Raha entiko ka andeha koa andeha Siberia: a za magnano mafana ai any manintsy, tegna mafana, baoty ndraiky palitao raha tegna entiky, ankoatran'ny passeport ndraiky raha be jiaby, de izy avy ake koa avy agny misaiky tegna misaiky rano mafana.